जर्मणी के पाक सेली में कई तरह के विन्जन होखत छे जेक्रा में जर्मणी में सबजी के इसतमाल अक्षर इस्ट्यू या सबजी सूप में करल जाथ छे। जर्मणी में गाजर, फूल गोभी, सलजम, पालक, मटर, बीन्स, ब्रोकली और कई तरह के गोभी के भी इस्टमाल होखत छे। जर्मणी के फराइड प्याज के इस्टमाल काई मीट विन्जन में करल जाथ छे। जर्मणी में सतावरी एक लोगपुरिय मौसम साइडिया मुख विन्जन छे। जर्मणी में लेबर कोने डोल और पारंपरिक विन्जन छे इस लेबर पकोड़ी के नाम से भी जालल जाय छे।